آیسکریم هم ډېر ډولونه او خوندونه لري، لکه د کېلې خوند، د ام خوند، د خربوزې خوند، د شفتالو خوند، د ککو خوند، د چاکلېت خوند، د ونېلا خوند، د انانس خوند، د لیمو خوند، د مالټې او نارنج خوند، د ګلاب خوند او نور. آیسکریم ته د مېوو له طعم څخه خوند ټاکل کېږي. زما د خوښې وړ آیسکریم د چاکلېت خوند واله دی.